o ma fa'a bere u'e ɛseke u'e a nucozo abe o we wee be curulu a nucoza mi wee ji kuwa a muyɛsi o wo a jura nibe jenu nɛ a jura hobe jenu ho dimiyan woro mu hanni dɛ